Yukain kóo jan ña keti ta dayuñati chí, yunri ña adakati nru, ta ho o on. ña ho o on. hó veneno ti ta ñajan kunri ña tovichi oña nranakati chin tá o toxa kutatanri ha hon ña listo nri tá ho o on. kannriti nru chí ho o on. hó fuerte veneno tí.